Injé umunéjool béloop waaf usolee oom fucoho; sinaaŋ. Sinaaŋ néni ujool bésiil so, aw bésapéén sambul, nubang ujonténi, nubang gakararihi, nukando maal, nunaak go jaraam gulaab, nutaas jalang jaju ukando, nunaakjo jilaab maa jaa jiñul, nusá, nusá ufaak nugubéén.